Ra ôhatra oe avy amin'ny lafiny ndraiky, azo lazaigny ronono, ronono azo avy amin'ny ôhatra oe soja, satria vôlohany le kolerany de raha <hesitation> le produit mifangaro agnatiny akao koa zegny de azo lazaigny ronono izy satria <hesitation> de avakeo koa amin'ny agnarany zegny fogna fahaizantsika azy oe tokony <hesitation> ronono zegny ôhatra oe ronono sôza.